Annas idd tan diya fi, wild tusko gon kunin, kede ka duniya gayreya gon kuta baleala, hafleala, jue isogon hafleala noga, ju wildeak irbiredo. In wild tadoton telefon tanga dumma, takon telefon tanga dumma gon, يلا خلاص werweaka firgojisa. Werweaka firgojaa, werweaka karida ju تلاتة سنين, arbaa sininbata, sahba tanin nane ga, tanain besin toda kir elo, buru tadan jaamal dafiyo, in jaamal dafi nani marهfalog irbireda goni, kareda kiro idin diya fiek irbaintan wilid tusko kunin do ahoو sudfalo naloja werweak edojisa.